On ke laatiku e haɗa am ɗoigol, to mi wari ɗaanago kam ɓosaru e wo'a fu, bojji muu ɗum e haɗa am ɗaanago. Bujji ɗin to ɗi bo'e fuu, to ɓosaaru a wo'a fuu, ɗana go ɗo saɗa fu ngam ɗum naasago e tagaɗum